Nayo kue yuku xakutana nó'o, ho lentejilla, he nu xakunu tangui xun ndaruana iin kidii duá kidi nruté, teñio daxhona yuku texu dakuxhina, nakua na kin ko yoo xa'a kuano kue dini o kue dallo ho kue ña duyu cuerpo no, nruku xani nguikondo xexi xun tenikanai te hí vaso kononá na kua na xuna ni mkuayu ujun.